Elia ku mamagil koru a toukat tara sia hihin i-i pinapo. Toukat tara hihin nien, e-eiau a hihin e, tagoan tuku kakagon mein iau, e iau e-e, kain hihin tuku ngot en te ka mei a toukat ni hisaop, a toukat ni sasah. Eiau hahanen koru has elia, be lam te hahaoi nam, be iau te haharoi sin ne no a mej tiam tanou, be lia te haharoi sin ne gua a mij tiam tagoan, be lam te hia borbor o mu, be lam te hia ha-haha matolan nam, jimou nam a sah a ka. A hihin nien, ku mamagil koru en na toukat u. Roman te la u, be iau e mat a no, be iau e la no, a toukat tanou e ka notoku pas ni tagoan. Iau na toukat a hihin tagoan te ka na ien. Eiau e, toukat tanou e ka notoku pas ni tagoan. A toukat ien te hare u team e boak i tanou, eiau e tuan ni gal, ne lia has ku, hihin nien, elia ku sinasoh nitoa panahas eiau tara suhis hakap a poaj, ti habang elia, ba hihin nien, poaj te-te Elia ku natei, a Sunahan e habang elia a hihin nien, toukat tanou, be elia ka kuer na toukat u. Poaj te mat u a hihin nien, hihin nien e hare pasi na toukat tanou, e ka notoku pas ni tagoan. Eiau e, toukat tanou eiau a maron tagoan ni tatal. A hihin nien a hihin a hihisaop, a hihin a natei koru has a tou-toukat ni hil, natei has a toukat ni-ni <hesitation> ni tul, a <hesitation> u lalap, eiau has a hihin ni kukui ni kui, ne iau ha <hesitation> kakat haraeh koru has mini pal tanou, ha-hagagaus haraeh iu. Hihin nien e la hakap, kova toukat tanou, e ka me goan. Ku lu en tarasah lia ku lei tanou a bong a len be iau te, e, lia ku ngot a toukat. Ku ngot en te pil bieok sila u, te pil tapa sila u, <noise> na te pil hisoap sila ua hihin nien. Toukat tanou, ku mangil kuru en. Lia ku sinasoh nitoa hihin nien a hopis a poaj, ba tara sia poaj be lia na hat e iau. Tarasah be lia te sinasoh e nouk elo? Toroman a Junoun e haj e ne lia, toukat tamulo eiau a toukat taka kuer en. Poaj tuku bor mein eiau, be eiau e-e, sinasoh tuku sisinasoh mein eiau e kap hamanas. Kova toukat tanou, e ka notoku sina han a toai tagoan, elia ka kuer na toukat a hihin ni yowan.